सिंगापुर का मौसम के बारे मे सिंगापुर भूमध्य रेखा के पास स्थित है। और ईकी जलवायु उष्णकटिबन्धीय हे जिमे अपेक्षाकृत उच्च व एक समान तापमान प्रचुर वर्षा की <noise> और पूरे वर्ष उच्च आद्रता होती है। सिंगापुर की जलवायु में दो मानसून <hesitation> मानसून मौसम होते हे जब मानसून की <hesitation> जब मानसून की लहरे उठे है। तब कभी कभी लंबे समय तक बारिश होवे। इस अवधि के दौरान फरवरी को मिनियो सबसे शुष्क रेवे। और उन्नीस सौ इक्कयासी से दो हजार दस को दीर्घकालीन औसत तापमान लगभग सत्ताइस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस था। सिंगापुर में सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहां पर लहरे बहुत मानसून की लहरे बहुत उठती है।